Ina te nani najan tiná, na lonta kanu ye'to ngua kaka yelo'o, va'a c <hesitation> ina techikuina kuyee ité ñoo yen, ichi yen chama inchi langua taxhi na'a ku kuii.